Nyo nating komainy ainy fiisok rou korio, korio ge jian iny naaman <hesitation> tsonyo fatabin nyo ma ainy ta kerio ana nyo ma nasnas ya tana sanan nyo komainy nasnas rou ya. Korio na nating ta voo ror ya, ra nating kat a fofau ror a fo pero a gagon ana ra te ainy ya, ge nasnas ror ra ai te ai te mas ra te ainy. Tavoo rora ai nating saviits kam non, tavoo ror a ai ra te ainy ya, ai parak kan non, sana ra nating nasnas ror ria tana aurom, ai kan mes a sanan ra ma nasnas a korio, ana ra te ainy ya ra te veits faarof. A korio mes nainy a ror foiny ror ya tana fo sitoa sikia, ra nating rukauts kain ror ya fan. Korio iny fan a yen korio saviits ovei veno nan yan rof, venio veno nan yan mam rof, puts ravainy ror fo funuu nan ya tan hatwara ana ra te ra te puts ya, vou ana ra te firak a komman ya, ana ra te pepe ya, ra te nasnas ya, nasnas ror ya, ra te tsun ravainy a aurom, ra te fagum fa foun ya, ai te tamedak, nat iny parits non korio iny fan, vavainy to nating ainy ror kan parits ri ainy ror ya. Vanainy to tsikia tu ngis tu rof iny ainy ya, ai non na sanaa ra mas kat ror ya. Ra mas nasnas ror ya ra te tsuravainy a aurom ra te nasnas pis ya ra te ai te tamee onoys varora tan ainy ya. Kerio iny fan ayein kerio rof. Mes a kain ainy kam nyo komainy fiisok rou ya, u jian iny naaman. Jian iny naaman ayein isen a faruet u rof ovei. Kaminon ayein ainy rom ya, ana nyi te sarei a rof nan ya ayein sarei rom kaminon a kaa in gakouts rara ina fuan tan tana toto tsura in a fuan fakouts non puapua rara pua pua rara tana tan kakaa tsura, an jian tiya nan faarei tangingi, a isen na jian na rof, ra ma sewai ya ra te ainy ya, ra ma tats iny tsuiny a foka ton te nom ro ra tanun ra te fau ya ai ta rof, tatau, faarei tatau, gen siiru fau ror ta sewan tana jian, ai nating saviits ovei non. Ra ainy ror ya, ra te komain ma ainy mauts ya, tangingi, ana mes a jian kan a rof a kas. Kas kan ai ai a jian na rof, ai ror ya, ra te komainy ma ainy mauts ya, ana ovei. Ra mas kas ror ya, kas ror ya ra te kas ya tana tsiu ro ya tana aurom a fisik ana ra te kas yan pei. Vou ra te pepe ya, pepe ror ya, ra te nasnas bus ya ayei kan nating faruak non <hesitation> sewan saviits, nainy te jiiu ror ra ya, nainy te ainy rira ya, ra sarei ror sewan nan yan saviits, a nating kat varora ra te viits ra te parits. So sewan nan na jian kan na ka na rof ovei. Mes nainy mes vavainy nating nom ror a tonaar nan na jian ri te ainy ya, tsue ror ri nating fakaut non a nat tsuri <hesitation> sewan ana jian ayei sewan na saviits nating fakouts non a puainy mes ana puainy mes te ruak faarof mee.